إذا كنت عميلة سرية في مهمة إلى منظمة إجرامية، أول شيء بسويه هو إني أختار هوية مزيفة، وأتأكد من إنها متوافقة مع أساليب المنظمة، وبعدين أبدأ بالتقرب من الأفراد المهمين في المنظمة، وابني علاقات معاهم بهدوء بدون ما أثير الشكوك، وأراقب تحركاتهم، وأجمع معلومات دقيقة عن عملياتهم.